komiði sæl og verið velkomin í

Kennarasambands Íslands heyrum af fleiri nóbelsverðlaunum sem veitt voru í

og fáum krakkaskýringu um bankahrunið á Íslandi ég heiti Sævar og nú verða sagðar

verðlaun í smásagnasamkeppni Kennarasambands Íslands voru afhent á föstudaginn það voru þau Katla Bríet Benediktsdóttir Jón Halldór Stefánsson Margrét Þrastardóttir Rakel Björk Heimisdóttir og Guðrún Magnúsdóttir sem hlutu verðlaun fyrir sögunar sínar nemendur á öllum skólastigum gátu tekið þátt í samkeppninni tilefni keppninnar er alþjóðadagur kennara sem haldinn var með pomp og prakt hér á landi og um allan heim á föstudaginn þátttaka hefur verið góð undanfarin þrjú ár og margar smásögur hafa borist frá nemendum í skólum um allt land verðlaun fyrir bestu sögurnar voru veitt við hátíðlega athöfn í

það er leikskóla þrjá flokka innan grunnskóla og svo framhaldsskóla viðtöl við verðlaunahafana verða í útvarpi Krakkarúv núna á fimmtudaginn sögur verðlaunahátíð barnanna er nú komin af stað í annað sinn eins og í fyrra er hægt að senda inn

framleiðir stuttmyndir Menntamálastofnun gefur út rafbók Borgarleikhúsið og Leikfélag Akureyrar setja upp leikverk og útvarpsleikhúsið flytur leikrit allar nánari upplýsingar eru á krakkaruv punktur is

hljóta friðarverðlaun Nóbels í ár þau hafa bæði barist á móti ofbeldi gegn konum á stríðshrjáðum svæðum af liðsmönnum hryðjuverkasamtakanna Íslamska ríkisins í ágúst tvö þúsund og fjórtán frá því að henni tókst að sleppa hefur hún helgað sig baráttunni gegn ofbeldi ekki síst á konum og börnum er tuttugu og fimm ára og er næstyngsta konan sem hlýtur var sautján ára þegar hún fékk stofnaði sjúkrahús í austurhluta Kongó þangað hafa þúsundir kvenna leitað aðhlynningar eftir að hafa verið beittar ofbeldi þær eru því miður margar því í Kongó hefur verið borgarastyrjöld í mörg ár nú eru tíu ár frá bankahruninu á Íslandi og við ætlum að kynna okkur betur hvað það er og hvað gerðist bankahrunið á Íslandi eða hrunið eins og það er oft kallað varð árið tvö þúsund og átta atburðarásin er löng og flókin í stuttu máli urðu þrír stærstu bankarnir á Íslandi þá Glitnir Landsbankinn og Kaupþing gjaldþrota gjaldþrot þýðir að það eru of litlir peningar eftir til þess að borga skuldir bankarnir höfðu fengið mikla peninga lánaða til dæmis frá stórum bönkum í útlöndum en þegar þeir fóru í gjaldþrot gátu íslensku bankarnir ekki fengið meira lánað og ekki borgað til baka sjötta október tvö þúsund og átta hélt Geir h Haarde sem þá var forsætisráðherra ræðu þar sem hann sagði þjóðinni frá því sem var að gerast síðustu orð ræðunnar urðu síðan mjög

þekkt guð blessi Ísland þessir atburðir höfðu mikil áhrif á Íslendinga en flestir geyma peningana sína í bönkum um veturinn brutust út mikil mótmæli aðallega á Austurvelli þeir sem mótmæltu vildu að ríkisstjórnin myndi segja af sér og fá að kjósa upp á nýtt Alþingi Íslands skipaði sérstaka rannsóknarnefnd sem hafði það hlutverk að komast að því af hverju hrunið varð rannsóknarnefndin skilaði af sér skýrslu árið tvö þúsund og tíu

kom fram hvað gerðist í hruninu

í Kína þær eru fjögurra ára og eru elstu pönduþríburar sem vitað er um og jafnframt einu

í kvöld og sjáumst á morgun